لو كنت أقدر أتخلص من مشكلة عالمية، أكيد كانت بتكون <noise> مشكلة الأسلحة النووية، لأن كثير دول تمتلك أسلحة نووية، <noise> وبيستخدمونها ضد بعض. يدمرون <noise> بها البشرية ويقتلون بها <noise> البشر الأبرياء. فكانت أول مشكلة نحلها، <noise> مشكلة الأسلحة النووية، أنه نمحيها <noise> من على وجه <noise> الكون؛ عشان لا يكون لها أي أثر على الناس وعلى البشر ولا تأذيهم.